Soixante minutes isanandro zao ai, lera lagniko mikontragna, de agnatina erinandro araiky dimy lera, satria o <hesitation> lundi sy mardi mercredi jeudi vendredi fogna za mikontragna kô fa sabotsy sy dimanche defa tsy mikontragna eky.